الرياضات لي تتطلب اكثر قوة بدنية نتصور الكونغ فو <hesitation> رياضات <hesitation> رمي ال <hesitation> الكرة الحديدية <hesitation> رمي ال <hesitation> رياضات لي رفع الاثقال و بالنسبة للرياضات البدنية الأقل قوة بدنية هما لجيمناستيك العدو السريع <hesitation> التمارين الرياضية اليومية